Mdietj ambayej mipeland a in bola not parama majauw, majauw guti alpiat unguie skini yoman tonmoyol involt involt compañero hasta montar mas envolopo montar mas ensi mas andomo en sheybu en masper aveces mijauseñor mas animal perimvolt porque solik anovesh mejiere jiartus mejiere valor a pesar del tiempou mion mimviolt chicaj envidiosas ni mala porque animalgu nimala ni mala tanto tanto tuk tuk tukialj animal a sapa a sapa animale pamawiliam dionilegua pashanditu shulej pashanditu shiulej pamanguil meawuan por coyoleren wou pasa pish shumbambay gueangueyje meandoy porque eyej gumi pitsam animales porque animales gumatsam banimal am nipeland jajnaniel atokey pamajñe tiene que patsam anot anot nipeland jajnalow mal masoc agueypitsam afamon andioy y tiene que piptsam. Hasta undier catsambu mi uñij nañet tama blanca me uñij dieki atsam nipelard pero jarnalok mal aguey apatsam me uñij porque egomejk patsamjam jarjam jarajam ñipeland najñeja atojey apatsambar ñiuñega nimal goey gumet pisay porque endioke porque apatsam jam marlok mal mal aveces narlok mal mi corazon aveces cuelle per aguer moda amatpasam guey gume ajamaran amatpasam parumant paramant ñej primer dios majñe potsindon maw maran misut makier animal guer animal guer purmeanimal meanimal tialmismo micambairj cosa arloj ti animale mi animale plat porque agueir atasamara ñimal de peranja nimal ti ail mundo nijats.